Le izy ara-dalàgna satria marobe regny raha ianaran'olombelona de tsy voatery ho zakanny sainy daholo izy jiaby fa mba misy ôhatra ordinatera zao afaka kajianigna le le raha ianaragna de na telefaony koa de anao koa misy fotoagno misy raha tadiavinao igny tsy voatera hiaraka aminao fogna i <hesitation> diksionera igny fa afaka hoe lefaoninao igny fogna efa misy diksionera to de afaka akao anao mizaha azy de mankamôramôra fiaignana zegny le teknolozia aketo.